Zhamndi na nga nake zhamndi nu qurnmun zhamnda aa zuran nune num ke damtari nuke a kunarem lenda nga lar ghai duniya gaba daga nu ghai duniya kap bu chem wa na dyiku anje khang dyi kuku zum- zum buta, nggarsi dyina nga ni kope Nigeria wa gwa gar dyini wa nuke sarchi nu ndukiku vang vangq ndu kira khara vani war ke dlegume baaremi nanga ni dya damtari damtara wa nuke dyinuke me khare mi sarchi na ndan wa kha nuke warke dlegume ni kuma har meni dyin kuma lenda yenda a damta nduku nuke khakin dyine wora wanu ge nga zuran na nga ni damtara nje khang ku nuke duk duniya nje meni waaa. Shimndi buuri Maghandi baaremi nuke wakasa dakhlari chele baaremi wa nuke ledenda ngan chema ngarani buke ta da ghei Nigeria chema narari wo nduk nuke kum Maiduguri na nga ni da shimndi dyi nuke nga zuran nudyine shimndi magham ndi baanda anangku nune ku khan nuke a damta rem wa dem nuke chema kun van na nga ni damtar wa damta meri tana ndyi kuku anje khang wo nuke lenda nga ngga zurani muzhindi baaro nu to nu muzhindi baaro ta ma duma maasa tun nuke ku duma ki wannuke nga zura nang yang muzahindi baara nu khul nuke to ka dumaki maasa dyezumdi nuke ka khult kiro mo chere. Yang nuke nga zura na kunshe nduki kwani nake poon damtar ku nuke khang khang kume zumndi dunki nduku waare dyezumndi tama duma dut nyifi ba kime sarchi kaɓa khuli nuke toka mutki tana na nga dya damtar gwanji damtar ngur tuk waru ke nga narani wa nukan cheremi ndukiku waka shi khatiku bam- bam yang damtar muzhin anje kha nuke toka nduki manu ke kada nggut ki ro ta bula kuzhiri yoro to gwa to maasa yang na nga wakha guggudunk tana chin ma dya damta? yang buuke poonang na nga nduk wa ka gwa tu ki shirani tana damtara ka kha kaata kap nuke chem wa gwataari fuda ngguri kum Ve maari ku zum- zum nuke ka shaata ki rem nu balar dye kuzhiriku yang beenanang dyekuzhira kaba ɓa yang khutlin she ndkiku nuk kharani, wa nuke khara ku bonɗuku tukaran nuke dyelubarang buu duma viri ba bu khutt war ba tana. Chin ma dya damtar she wora tana dyinuke nga zuki nudyino shimdi damtar nu damtar nuke ndukikwa narani wa nuke nduka ka da nduk baara tu muura nda za sai nduk wa bee muzhindi, muzhinda tuk gwa rang gur- gur aa nuke nuka da nduku nuke wa zun kaata ran ɓa ka dakya nduku nuke nuzhini kaba duma bii muzhindani, yang aa muzhida anje kharo to taba muzhi da ma dyigur zumndi yang ma nuke to taba ma dyigur zumndi to gab to nda muzhin nda ni buuta nda muzhin da to bii dyi nuke san buu dyi nuke ta shim shina ɓa tana dye nam wa khayo gung udung, yang dyinu nga zura ni na nga tuk dya damtar gwanji kap nu wanang ni magham wa shi dye shir baarani ve beeni maari kwa nuke dakhlari anjeka khang dakhlara wa poonang nuke a me nduki palastina ndu pooni ndukiku. Shunuke ai zuran tana dakhlara a shi ran she wara fara yang chem nuke chema kaari fan na nga ni dyenan a damtaremi tana na nga chim dya damtari buu to nduku to ka tuki nu Ve Varo nune ai lakhara nduk fara nuke a shirani ndukiku a lakha nduki fan ndukiku nuke afan na ngga zum aa lakha nduki nuke afara tana khar mundi wa lakhta kume ba buuke khar munda nje dakhlara buu da njii ba yang na ngga ni dakhlar na nga ni a subaremi aa nuke chema far ba chema nje kaari fan nigeria amma dakhlara a fara yang dakhlara a suɓa remi ki me ndukiku nuke a fara dya ndukiku nuke chema chem ka tukk nu Ve Varemi nudyine a lakha wara a sa byai tu va maari ku nang tuk damta nuke wa kha gwanji yang nduki ku tuk zum. Buenang ku ka Vi ku du nu̱ muuri ku nu muuri ku wa kha khang njim gur ka yata njiva njim gur ka vi nu ka buu njiu gari tana nga kap dye damta yang kuma maara nje nuke to ka khagha yang ware ndukiku na ɓa shu tang pooni dyiku na ngga anje njim gur ka Vi tu shi muuri kaari njim gur ka vi tu nyeta maari njim gur ka lakya me dlip buu nduku kume ku muzhindi bundi khar tugwa, yang na nga damtara zum- zum khab ba buu tashi babuu ta gwa nga zuran nu dyine ba buv wa gwaro tuka tukki ve varo munba yang dyina kap anje yang chema khutani dyinuke a damtaremi magham kashiki kuzhi baarani ba buuke chemi chem buu duma ba dubur baarema kaata ran dyinuke chem ka dumaki shirani chem ka shi nudyine ku magham shaataremi ku shakh chele baarem nu wara ndukuki nuke afar tuk a dakhlarku mbuu a dakhlara nu dyjne a numa tu maghama ba nu dandolani. Ba mu maghamma nu dondolani khar viti baarem kagha nundi kume ba buuta naa kharani yang to kharani mbo muni sawaran nje ve vaɓa kume dye guranje nuke a damta ba, tana to kashi kwaari nu dyine ngga shikya numa? shaata dyina ngga shikya numa shaata njim nggiri yang bu damtara nje buu duniya kap maana a dakhlarku maana puz njim nang nga shi dyina matikandi ye nju na khara buu shi mun ɓa yang buuke khara muni ko kayi kwaari to shi dyi barkandi waare kwari nu dyine dyegur kaaba dattli nuke kada baaki sho ma muuri kap nake chem wa zundi tuna nje zum- zum nuke a damtaremi yang mbuke to ba magham kibnang.